पटलूनु कई प्रकारु डिजाइनो निज्या आइ विभिन्न अवसरों पू हुजगो गाजिज्य। सेंट्रल लेग पैंट्स, स्लिम फिट पैंट्स, जेंस, कार्गो पैंट्स, चुड़ीदार पैंट्स, फैलेर्स पैंट्स, ट्रैक पैंट्स, प्लाज़ू पैंट्स, फॉर्मल ट्राउजर, हिरेम पैंट्स, शॉर्ट्स, जॉगर पैंट्स, डुंगरी पैंट्स, लेइन पैंट्स, कपरी पैंट्स, पटियाला पैंट्स ह्जेके मुलक टाइप ऊ पैंट्सो निन्या। आइ हुनुगो तंग ल्यै ह्जेही आम तोर पर किशंग फॉर्मल ट्राउजर नीमा हुजु हाम्शोंग ऑफिस ओ बेओमा, इंटरव्यू तंगेस, औपचारिक कार्यक्रमों पू हुजु गाजिज्य। आइ जेसे प्लाज़ू तू हुजु गाजिज्य। ह्जेही ट्रैक पैंट तू हुजु थुरेण्णो, व्यायाम, किमो आराम लण्नो तंगेस हुजु गाजिम सकेच्य। आइ चुड़ीदार पैंट्स तू हुजु त्योहारो पू शादी पू ह्जेके फंक्शनो पू गाजिम सकेच्य।